عادة الناس يمشون حوالي، خمس تلاف لعشر تلاف خطوة في اليوم، بشكل طبيعي. يعني إذا <hesitation> كنت تمشي <hesitation> عشر تلاف خطوة في اليوم، هالشيء راح يعني حوالي، سبعين خطوة في الأسبوع. طبعاً الرقم يختلف، حسب النشاط اليومي. إذا كنت رياضي، أو مشغول كثير، ممكن تمشي أكثر، وإذا كنت جالس كثير، ممكن تكون الخطوات أقل.